Be vi a wala yiwa nde be lari ma pat ado nyorwi. Champe bo vodai ha bandu goddo. Habdu a dinga yiwugo.